A ie dë diversi culur për për i cavei: rus <hesitation> maron, nier, bianch, blunt, giaun e dop a ie co tüti i culur artificial blö, vert, viola